अक्सिजन ट्याङ्कीहरु भुण्या चाही हावालाई चाही एक वस्तुभित्र संचय गरिवटी राख्या चिज हो । जैले चाही मान्सुसंगै जनावर, जीवजन्तुको अक्सिजनका कमले ज्यान झन्या जो अवस्था हुन्छ, तै बठे बचुन्छ । ये को सवभन्दा ठुलो काम भुण्याचाही बुढापाखाहरु जैलाई सास लागन्छ, जैलाई स्वासप्रश्वास सम्वन्धि समस्या छ, काई अकस्मात दुर्धटनामा पड्का मान्सु जैलाई स्वासप्रश्वास चाहिरैछ, उइलाई चाही स्वासप्रश्वास प्रकृयामा सहयोग गद्या काम गरुन्छ । येले चाही डाइरेक्ट रुपमा हमरो शरिर भित्र चाही हावा वा अक्सिजन लोड गरिवटीचाही हमलाई चाही केइ समयकी लेखा ये संग भया संचित समयसम्मकी लेखा हमलाई बचुन्या काम गरुन्छ र पडिआया वेला यो चाही मान्सुनको ज्यान वचुन्या काम गरुन्छ ।